Aga sejarah tongenna indonesia ero cuacana indonesia makkekke kapole-poleyangngi kadangngi biasana dekke pella kadattoi tappa maladdeq bosi e biasa aga ko pole laddeqna bareq e na guttuq pareppaq i tapiq iye ulengnge tamani uleng pabbosiang apaq purani uleng labeq e uleng serrang ero ko okko indonesia engka memang wettunna serrangngi sibawa wettu pabbosiangngi iyanaro biasanna aga lei ita ko meloq mattaneng tauwe lei itai joloq wettu pabbosiangngi ato deq biasanna deqna mattaneng tauwe ko wettu serrangngi nasabaq masussa i wae e leiruntuk